Lesdi Bangladesh nde ɗo mari fijoji bana fijo nooni, fijo nduuɓu hesu, fijo neñal rikso, e kadi fijo miijti suwits belɗum.